Bu, pos d'essu muchu no sé. Ave, pos algodón, linu, lana, sea, poliesti, acrílicu, nailon. Es que paquí amus síu siempri de lana que era lo más baratu porque las ovejas las tenemus nusotrus propius i mesmu las pelamus nusotrus assinque tuviendu lana pos normal que quasi que no conoçamus sotrus tecíus. Si es que en Estremáúra ain más ovejas que pressonas. Quatru millonis d'ovejas ná menus!